Mi tok mimabu ni wal, walgwa maa bwoisa mi waramin kɨn dogdel, gi nanghom ko ghi panghom maa da wueiya mayuk maa warmin mang walpang min shana. Akinama ma yuk wueipangnwu, maa yk mang tangwal <hesitation> zuwat abi maada ni <hesitation> sak soi yemong, yemkaam, yemong kaam gimyes mi dang mi sak soiyawu, toh maa boh wel pang yanangha, da ma zhawu, kona a khiri gosin maa wut kɨn boi mi yuk mi ana mangnyin kwal. Abida wukyai pang ga guk mi shawal gin dogdildine nonghewu, toh ga taksin walpang mi shana, minpi yilangmala pikigu gɨ taksinu. kɨim yaddagu maa bwo walpangnwu, ni pei pang au ko mwoi ko ɓwangkim, maa kyoksa, maa gyok sawu, esiyooda pangha yoodu, mitukga 3ung, mi nyuala. Nyualang pang ga kuk nyaualang, a 3ungi, ga kuk nyualang yir yiɓa wui hei swara miyuk e abti pangha, koti nyualang apti pangha <hesitation> mi dyang lorong yiba piya mi wuna təm wala mi wur khiya a piya. Abin gabi mangki twomok awurung piyama ga amin gɨ wura kim yandagu maa bwoi walpangnwu kenang. Maa boiyu mi sakhina, ta maa boiyu, ta ma boi maa wut khɨi, tikigu a yaar walpang twomawu, ko kipi koni kungtɨi ko kyoogh <hesitation> au ko kwoogh gyoi ko yɨiy bwa nimgu maa wurung api walpang ya twomawu. Zamgu maapiwu kenang. Mabihiyi, abini gin sak sak ngwu maa saggah, abini gin sa'gh laghai ga waad mang zagh hang mi shana. Ama gyak maa bwoi mwoloma ga biriga ghi wut lerong yiɓe piyawu maa bwoi pangnyin milak gheki twomoki. Tah milemu maa bwoi <hesitation> wal bukdimin, mang wal megi min shana, toh pangnyin miwal biki shananghom, kuma kona a khiri ghom pangnya maasam ko mi kuk walpangha min shana.